Për fe 'na frità pìe i öu, t'i büte ën po d'sal e ën po 'd güst, t'i zbate ëndrinta cun ël frullatore, pöi büte ën po d'öli ënt ün-a peila, t'i büte l'öu e a cös